X̱iꞌk nak or lëꞌma gas diario lëꞌma gaza sil or lëꞌma gusche lëꞌma zënma bëg zënma gakma zë nis zë gikma dzeknana lëꞌ gikma gioꞌn bëg gak bëg siempre bëg gioꞌn gikma, ic̲h̲aꞌ pxiꞌd ic̲h̲aꞌ gikma or lëꞌma ba tsama ti lni o ba tsama lo xkomierma siempre gioꞌn gikma gak gikma lëꞌkga bëg gioꞌn gikma o zë bëg las gikma zë gikma ic̲h̲aꞌ pxiꞌd ic̲h̲aꞌ tsuka lo basur lëꞌ gikma uyakla dzekna uyak mbila gikma wen nak gikma uyoꞌnla bëg lëꞌ bëg tsutsëwla.